कहीं भी काम की तैयारी पहिले से करनू चाही थी। ओका से व्यक्ति का परेशानी नी आऊटी। जॉस की कई जगह अपन यात्रा पे गई रहन। ताऊ ऊकी तयारी भी पूरी कर लूँ। कई खाना पीनू को लाई जानू। कई बेग भरीं कपड़ा लाई जानू। घर माँ शादी ब्याह होय तो। ऊकी भी सब तयारी पहिले से सोची समझी रखनू चाही ज । ताकि समय पर अपन का हर सामान अपन का समय पर मिली जाए। और अपन कहीं तीज त्योहार हुए ताऊ ऊखो भी सब बनाईं करीं तैयार रखीं। ताऊ सब त्यारीं ना हर व्यक्ति सोची समझी ना। ना पहिला से ऊकी प्लानिंग बनीं रखत। ताकि ओखा हर चीज़ समय पर और ओको कोई आपत्ति नी आऊटी है।